Immaa a sownimoomo walla a waɗi e makko neban. Ɗee ɗiɗi nii tawetee woni baawɗe yaawnude soofinde. Sabii <hesitation> soofinde huunde yo ndiyan <hesitation> e neban.